Enina akeo zay a ray tragno, <hesitation> de bebenay <hesitation> magnodidididina akeo amin'ny valopolo taogna akeo, papanay mbany mamanay <hesitation> akeokeo amin'ny dimapolo taogna akeo de zokinay a magnomagnodidigna gny telotelopolo taona akeo taonany, de zandrinay akekeo amin'ny fito fito ambin'ny folo taona akeo, de zaho zany a, akekeo amin'ny raika amby roapolo taona akeo.